Iti mhai una'i pepesi nonoesi si sa bisa i mahai yane dunyai kamulon mo dunyai sonre isa tamni, dunyai sonre isa tam lo'o hese ehu erua bisa. jadi onae isa bisae a i pake'e namale i nana male tutu hata ule tipai, i pake'ene oboro pake'e waelesin. mesa una'i mo dunyai re isa tamni dunyai he haka dunyai ehu erua rolaman, tamlo'o na male nusu olama luma sae heru nama lae nusu molama rarana ehu'e eusi tahue ne dunyai re hahakan. yane dunyai sakana re'i sa ne nalo'o i tiwa ma a ase ama wali se i tuei mo rise mo lou se mpali se araue lau supa mane i ana walai se hekai se i manahu se mola mane bisa i tiwai lo i pake'ene dunyai saka rare saere mane i telepon ya hp bisa i telepon yane telepon ne saere mane bisa Mesa duniyai sekarang ye, duniyai saakresa ehuweru lama, jadi ne surate mane onaisa aweate surate laina pahulane re patu rua telu mata ni bisai itiwa se ne ama awali se, ama ina se, si makana se tam se mesa apu mo duniyai resaka tamni, tinggal lolepe'e renamale weriye eriye enahatu men yo, mesa tiwalou si unasae si makana se, si ehuwesi oro oro eise, siwalama si makana se, mesa duniyai sekarang iriyohe. tanei duniyai sekarang re sa inuai sei leu ilena ieu olama ise sai lena, iline si suasa kamolon mo duniyai resa tam ni, oto rolama, honda rolama, iyo mo lama wesiye sa tinggal osa'a oite hata mo lama hate mo lama tom ti men yo. Ilamao sua, laiyo lama muluma, jadi duniyai sekaarang sahiweru tam lo ehuweru laman, tanei lama le rei le'e ipake nama le rei onaesa ipake nama le mo lama ne wasiya mane tam mo re sa tam ni, duniyai ke uwan ri ne ma'asina ro lama tilir ko lama sahiwesi luma weisya huweru sita huweru Matane ama ne namale reire bisae pake'eru molama nalo'o ama luma kamolo nia molama adati ta'm nalo'o poe posone mane bisae pake'e ta'm, i pake'e molama ne luma biasa biasa sa bisa. mo nalo'o ne luma kamolonia maluma adatia posone mesae bisae pake ta'm lo rum u musie le. jadi nie dunyai re isa dunyai ehue dunyai tamlo'oe eleli apetu duare molama sa kamolono uru mo dunyai resa tamloe hahakan. yane onai isa elu ite he ama husule tam ama tu'a ta'm ehu eru rolamayo, mo dunyai resa tamlo'o hola rolama ni hola manue hola nueloe tunu waute ne sahae husule nuelo uwana hola ma awana iyane roloun hola ma awana lama waele sa hueru laman. jadi dunyai resa ehue rolamaru ehu eru ru olama su siap tehe na opae i pake'e eru mane nalo'o ama i hidup nalo ama ne sahae ama ane lama i mahi oitemina sai pake ehu eru merio. yane Ne dunyai sakarang ne sa nalo'o ne dunyai hakan reisa ne sahae sa'ue lau supa mane iti waen loi heka olamane hp hp ru molama resa ehu eru molama si ara hunu lau supa se si ana tete tetesi una sae molama se dunyai amane amane si ara wawaru se ne negara ya negara si sa uru me mane tamlo iti wahueru pe'in, i heka mane sa ehu eru loe pake internet rolaman re sa'aru ehu rolama sa tamlo pasonia. jadi tinggal i heka mane sai di ehu eru sa una opa sa'u ora opali ori ope ehu eru sai tiwaru. jadi dunyai sakarang dunyai hahakanu dunyai tamlo'o ne sairen dunyai tamlo'o ehu eru tue unana u mansa jadi tinggal na opa ma ruai i no'e tai i ehu eru mane merio. yane ne dunyai sakarang ne sa i sahasa sa susah tamni, ehu eru sa rolaman tinggal na opa na i mosaru mane sae ni yama o kepen yama patinala me ahiele ta'e i hale ama hp i hale ama honda i hale ama hola Ia lea ma ni sae ni io io ru mu lama na lo'o sakae masa huru lama tinggal lei halema ni merio